Amin'ny fiainana andavanandro tsy maintsy misy ny loto. Misy nefa ny loto mavesatra sy ny loto maivana. Ny asan'ny aspiratera ndray a dia mitroka an'ireo loto maivamaivana ao am'tokantrano ohatra ny vovoka, vovovovon-javatra, landilandihazo ireny. Ireny a- izy io de atosika, matetika izy io mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra.